بالنسبة ليا نحب الجلوس على الأريكة، لأنها <hesitation> مريحة و تخليني نحس بالإسترخاء، أما ساعات نحب نبدل شوية و نحب نج- نجلس على الارض خاصة إذا كنت مع الأصدقاء و العايلة لأنها تعطي جو مريح و مفتوح، الكراسي نحبها برك لما نكون في مكان رسمي و لا في الشغل، أما في الوقت العادي الأريكة و الأرض هوما المفضلين عندي.